Oyi mina ao min bera nɛɛ anian, a o dɛ fotowe nɛ so a bosio a mɛma, ao se han fotoweso. bun ma nɛ ao yi woro han bedanso, tomu zun ho watinɛ ho tonusowo to ho fotonɛso ma zenibun.